ʻⵡā ⵏⴰⵎⵉ ⴷⵉ ⴽⵓⴷ ʻⵜⴰⵔⵉⴷ ⵀⴰⵇⴰⵏ ⵏā ʻⴰⵔⴰⵜⵉ ʻⴰⵏ ʻⵙⵉⴼⵍⵓ ʻⴼⵓ ʻⴰⵍ-ⵎⴰⵜⵙⵉⵏⴰ. ʻⵜⴰⴳⴰⴷ ʻⵙⴰⴱⴰⴱⴰⴷ ʻⵜⴰⵙⴱⴰⴱⴰⴷ ʻⵉⵏⵙⵀā'ⴰⵍⵍⵉ ⵀʻⵜⴰⵙⴰⴷ ʻⴰⵔⴰⵜⵉ ʻⴰⵏ.